Ke mfan Abasi ami Asukwo Eyibio Ebita ndi iwu emi esiwedde mued abaña nte ebupde ufok, mbemisi ikud Abasi edikuud imñ esin ke inwoñ utim nte ọkoọrọ iko Akpan ubok utim emu nkekade ukpep mbaña ekedi mme owu edioño nte ufok ekemede ndibine, mbak etudo ekeme ndibup ke ubed k´ubed nte akpanede edi. Ndin ikuud Abasi anu ekedi kuud nin ke isua thousand ikie ma, ikuud Abasi ama ekedi esin ke imooñ utim nte obok erọn ami nyime utim Abasi nte okworo iko, oro íwọrọke ete ke mekan utim emi abañade utim ufọk nsuk nnenam ke mne ini emi owu eyemde edi akpan utim emu ami nsiede anyin ami. . Edi utim ukwoso iko ke ufok Abasi zion enu ndude mfin ami, mmemyun ndare sid eti eti mbaña utim oro koro ke mkpo nte isua edip ma efudeba toño nte nketoño utim oro Abasi ke anwam mia anam nkip memesid mbaña utim oro. Utim Abasi emi onyun esekhe ke ubok inh, asiaha ke mme nsii nsii itie, nte ndude mi mfin ami ke Abasi akade editoño utim ke nkok ufok Abasi zion mi ke itu, toño oro akada mmeditoño utim oro, mmesiek nkok nkuk eke, ansum mmedara k’utim oro nnyuñ nyukhọ ke esid nsie mmyuñ nkud mfan emi Abasi ebede ke esid anam ono inñ ma efuri ufok inh. so mmamaedika isi nnam utim oro tutu esim usen emi mkpọride arumbud eke, edieke Abasi onode min ukeme ma <hesitation> odudu anam ntuaha mkpofiok. mbana utim oro eke ami nnamde siak mmekud ubọk Abasi ke esid.